اهم شي تنضف الجرح من اي وساخة و لو ممكن تعمل ليو كحول او حاجة تعقمو و مفروض تغطيه بجاجة نضيفة